Ɓurani kam defirte ko jeeynge kuraŋ ngati ɗum ine weeɓi, ina newii kadi heewaani tampere, ulɓinaaki. Gaas, sahaatuji ina hulɓinii, ina waawi warde. Kono kuraŋ noon, a sukkan tan ndefa. Kadi aɗa waawi kadi ustude, aɗa waawi ɓeydude jeeynge, butoŋ tan ñoƴƴata. Sa gayni ñifa, ɗum woni gasi.